Yeah some days when I wake up in ley morning ley day can be really good because when I do all my work and comes to work when I meet good people ley say good things to me like some guest ley can be very friendly so like that when we interact with good guest friendly guest a can really make my day good especially our surfing when we go surfing together we we make like good wave and then when we surf la kind na good good wave neh a can make us to be happy and in ley water we even we can’t be vex always be smiling.